<noise> Gny ilava gny savony! <noise> Agnaminy io misy raha mahafaty mikroba. <noise> Da laha mampiasa savony anao izany <noise> da: <noise> mangilatsy <noise> soa gny <noise> lamba, <noise> madio soa gny vilia; da mangatsakatsaky soa <noise> gny tragnotegna <noise> laha <noise> fa manasa <noise> tragno tegna. <noise>